Wen xuke xi esb'al somechil cha' kb'i'xik taq kk'iyik ri qsomechi'l <hesitation> nim kchukrsik la' ri josb'al some'chi'l kujcha' qe esb'al somechil esb'al somechi'l keqik'eb'liil nodiiy wnaq kb'inik njseel qen somechi'l no'j mu k'olik chee qal xtin lq'ul ne jun josb'al somechi'l nomás kqb'iij esb'al somechi'l kun re esb'al somechi'l ri xk'oo k'olik nk'ej kb'ixik la josb'al somechi'l xileet kujcha'no'j pur yolb'al moos kb'ixik n'oj más ke kb'antaj qe puq yolb'al ya ajwi' qal kchkussik ri, ri ri esb'al somechi'l ajwi' ri xk'o ya mxi'chkunsxik chichik juchik ju esb'al somechi'l chik i si qal chi cherx, chicheerx kin wil waa ri xk'o k'o ke wnaq ri ki'anik kaomechi'l kum k't'tla ajwi' esb'al somechi'l modeerno kujcha'ajwi' naad qaqchee ek're ri xk'oo k'olik la'ri cheerx xaq qyo'k jun cheer i qsokjel, qsokjesl i no qal qatz kir sokjel njeel i k ólik chikchi' nke'jchik kb'an la, la esb'al spmechi'l k'o rqan xuq mom nim rqan ch'ich' xuq taq kk'isik kmeel kyo'k jun chik a xuq taq wa'kesxik qwi' pares xuq tob'iiy, tob'iiy kchkunsxik lela' no'j wu we qal qatz chkunsxik sicha'ri esb'al somechi'l nodiiy ajwi' li' kéyxik taq wa'chi' loq'ween a nodiiy ki' k'eyxik re xk'o si qaqchee esb'al somechi'l cheerx k'chi' qyo'k are'k'ri'jab'taq ri chkunsb'al esb'al spmechi'l.